Më pëlqen të zgjedh një sanduiç sepse është më substancial dhe mund të përgatitet në shumë mënyra të ndryshme. Një sanduiç i mirë me përbërës të shijshëm do të më jepte energji për të përballuar pjesën tjetër të ditës.